Usen emana mmi mesidara, usen nyemde ndidara ndikud mm'owu nda ndinam mme ñwed nno mm'ufan nno mene ebi, nno mme owu ndindida nsie usen emi nkamanade eh nyuñ nnam nwan nni esitem udia nnyin iduk urua idep mkpo, idep mmin, kpukpru mkpo. Idep mkpo awakde i invite mme ikpo owu ke ebi mme ikpo owu ifin ke akamba ebi ke Nigeria mesi invite mmo edikiene esie nte etiede ntak edi enye. Mesikud mmowu edi mmowu edi edinyuñ okud ke ntak nkudde mm'owu edi Abasi ndinam fin ofo afiak esin esi fin esin ke isua ewen adian isua ono fin edi akamba mkpo k'isọñ emi, enye edi oro nsinamde kpukpru isua nkud mm'owu, mmo edidara ma ami siak ati adiwak owu itiehetie nte mmo amaebe etep ke ntak ah Abasi ama min akan mmo, ntak edi oro udaha isua emana mmi kpukpru ini.